Wende mninga kwande welii iing iwelesi ngama ko na brashi kwa choshi na sabauni kwa sambia kwila pakwatula na wongoko lalite ukaksi mabakama basi kwasinga na uyolo kelapa na brashi kwera kwa kuu singayo kuchazo makwa fenovela